Ke punu shumë kohve t’fundit, ke punu diçka përtej vetes edhe po shihet që je shumë ma e lodhun <hesitation> t’kan ra sytë n’toke <hesitation> gropat mes syve tu kan bo krejt t’zeza, je tu i fry hunt ka po shkon po dokesh si me pas naj grip ose flamë. Edhe t’lutna kujdesu për veten ma shumë, kemi nevojë për ty.